Kivara cha nya kuyanza kudzia ni kivara cha america. Chigira kivara chenecho ni kirahi naa chigira ni kudzia dza ive nedzi gasi dzinyingi. Dzikasi dzya ive nadzyo dzikasi dzye emikono. Naa kulingana ne inze ndanyanza tsigasi dzya emikono dzya kukoza dza. Nali kudzia osembele mundum aua mbola dzisendi dziveo dzinyingi chigira dzisendi dzya america ni dzya kenya dzisendi dzya america ni vali dzya kenya ive hasi dzya america nidzinyingi. Ni vakwa kuri dzi dollar dzi viri mukenya ne dzisendi dzinyingi dzya midzi nazdyo mukenya onyola kukola onyela kutuma hengo dzigore gasi. Wakakula karibu dzi dollar dzi kumi onyela kuguriza okuli kenya mulimi lakini dzya. dzya kuvora gasi dzya mikono dzya america chigira vakora in party alafu vasungu navo vavelazy. Chigira vave lazy venya dzikazi dzindinyu da. Egasi ev dzindinyu, dzyo kusembera maua. Ku kumbaka dzigasi dzya kwanyanza dzgo kwenya kukora kari kuri kuva, kuvasukumira dzi tray nidzyo dzigasi dzya dzive america ne dzigasi hizo vasungu venya dzigasi dzyo kwikara na kovadekra na kovadzira. kutumwa. kutumwa nidzyo nidzyo dzya kwanyanza. Vasungu vayanza kutumua vandu vadzie kudzi kuri ove kuri passenger message. Parce messanger no nove kuri messanger. kuri nakutumi andi arakwa dzisendi. Nembala america okora dzigasi mudz saa. nodzia kaa avundu dzisaa kuri dzivire ne dzisend kandi oture avwenevo odzie okoro kari <hesitation> gasi kandi avundu tsiviriri walikukora karibu dzikasi dzitano kuidiku ne nokora dzi gasi kuli tsitano kuidiku ove ne dzisendi dzinyingi ne dzisendi hizo ndyo notuma mukenya dziriza dzigore indahi. oziriza kali dzigule <hesitation> ploti dziriza dzigule midoga. Nembora kivawa kirya cha kugenda dza ni cha america na nonyore vasungu valala kari novakol <hesitation> olola varomba vulina chigira vasungu vayanza mukivara cha kenya chigira vacolonizaa mkivara cha kenya ndio kuroraa <hesitation> nadzia america ni vandu vavo. chigira vasungu vayanza vakenya. vamanya vakenya ni vandu varahi. vandu vave ne bidi ni vondo vo kugendaa navo no kandi vayanza lili likondo lyovo lyo vakenya varora vandu vamwamu varora vande vamwama hava nalikuwakola ndi khandi khuvakala <hesitation> gasi ndi avanyingi vamenya mu america ni va ni va kenya. Vavara black americans nava nivare, nivari va rusha kun vakenya vavemo ndi chigira norara kuri baba obama. Baba obama ni mwazni mukenya mama obama no musungu. Sorora sasa ni mukenya ni ovedza naongoza america.